Tëtägusu Malacia pe jokope ara jaereta ombojee tropical ecuatorial kua ndaye guinoi mopeti temperatura arakuyeye jarevi ivi ñaki kua oaja opaete arasa jaeramo jaereta ombojee jokuae <hesitation> ara monson. Malaciape <hesitation> oï mokoipa mboapi temperatura grado centigrado jarevi ipuerevi <hesitation> mboapipa mokoi grado centígrado kuae oaja ivi ivikoti oi varetape jaema ivi ivate oiko varetape guinoi mopeti temperatura pañandepo irundi grado centígrado ojo ovae mokoipa pandepo grado centígrado jaereta ombojee kuae ara ndaye iroija kavi supereta